Ayet afɛ-fe rosom kurom wu fe bɛ nhywɛ z? Tↄ iri nkyↄrↄk ↄng fɛ-fɛ ba shim anet amtek na ren aton kanamang fɛ net da bↄ ↄng ke ka yet kanamang fɛ ka teng ka tseng washak, ka teng ka nesek kurↄm na sakir narↄ bacan berkete, tↄ ka yet kanamang fɛ-fɛ ba da sak anet na bↄ ka wo nek nggↄn ka ma k aka rep-nggↄn k aba in tseng-tseng kpaf awo. Ifɛ-if-f-ifɛ shon yet ke kanamng tsɛt anet amtek fɛ ka shim ka bↄ, ise kpaf bafɛ ri ka nɛ bat se bar en nggↄn a <hesitation> nv ba tsɛ bar en ba fɛ ri <hesitation> mate e ba. Bada ren kuri nggↄn anet e. Anet e se bukbuk a, a bɛ kↄ fɛ ada kyem a ya nabining e a? Abɛ gap fɛ da kyem aya na bining e a? Ke iwu dey a tsɛt kuweneng a? Ayet a net fɛ tsɛt ifa wɛ? Tↄ, duk iri nkyↄrↄk ↄng ise yɛɛt naba rip-na ba rip ina. Ifɛ shon yet nab ate ba tsɛ ba rip a-anet e yong ma kyem, a bɛ gap fɛ da kyem a bereng kari a, ke bɛ gap awɛ? Banet ari wu se nɛ? Ada wu ɛ? Nggↄ me tseng anɛ na ba kagon wu ɛ? To ise yɛɛt na ba rip anↄng e me to se yet na-na wari bonuew

Kpaf anↄng nad-na matek, na cam e fɛ da ra kuweneng e ba. Iwu ma ba yɛrɛ nggↄn wu. Ke yet ayↄng fɛ ayet afi tsɛf ifa, tↄ nggↄn wu ba ntseng kpaf ni nyↄng fɛ anet fɛ-anet da sak angas wu tsɛ kubↄ ba. Ke yet afe-fi ras kubↄk akpatang, tↄ ise yɛɛt anagas anet na tsɛ na ra-na tsɛ na bↄ kpatang awo. Tↄ ke yet anet fɛ da shim kusonong kukyang narↄ wo, ba ise gyat anet na tsɛ na bↄ anet ↄng fɛ a shim imonoso nhywɛ banet arↄ awo. Tↄ, kuri nkyↄrↄk ↄng fɛ ba shim di ra-na mas ↄng kea net shim ara kuweneng ↄng.